समय एगो ऐसा शब्द है जो समय और चीज भी ऐसा है। की जहाँ आदमी समय से काम नही करेल तो। ओकर समय और काम दोनों हर गड़बड़ये जाएल। एकरे वजह से सब काम समय से करे के चाही। जैसे हमन धान लगाथी तो समय पर बीजा लगाए। के पड़ेल समय पर रोपा लगाथे खाद देहल जाएल। समय पर धान कटाई होथे एकर से सब काम समय ले करा अउ। एके समय से नही करब तो धान ख़राब हो जाहि।